Ny fizarana samihafa hita amin'ny elo: eo aloha ny tahony, izay ahafahana mitazona azy. Misy ihany koa ireo vy, izay mitazona ilay lamba hivelatra hanome alokaloka atsika. Eo ihany koa ireo karazana fanidina elo, izany hoe ny idiny rehefa tsy mampiasa elo isika. De misy ihany koa ny fonina elo.